I- intelo isan'andro ny fampiasan-tena amin ny alika, ny maraina izy hoetina mandeha mihazakazaka, ny antoandro izy dresser-na, ny hariva izy ampianarina.